Yaja rambueve yaiko keti jare guiramuiño mopeti mba omee yandeve mopeti tupapire ereiyee jokuae tupapire <noise> mopeti <hesitation> mbaeyekou ïa jare kiraitako yaja ñavae supevae oyekuatia oi jokope vae jaema yaja yaiko rambueve yaeka jokuae mbaeyekou taperupi oime ñanemuñavae jaema ndei yaja ñavae superambueve oe yanderendonde jaema oparandu yandeve ketira yaja yaikovae mbaepako <noise> yaja yayapo vae jaema ikirei oekireta yandegui kuae tupapire yaja yaeka ñai yande mbaeyekouvae ikirei oyemboe oyemboiya jereta erei yande yapoko ñañoraro yandembaere jaema mbaeti ñamee supereta